اول خدمه لي خدمتها في حياتي: هي إني كنت معلمه ولا نجم نجولوا مربيه أطفال. في السنه التحظيريه هذيك يعني ربيت أطفال ونشأتهم و علمتلهم القواعد هذيك الإساسيه باش يتعلموا يبدأوا فيها قرايه ونحب هذه الوظيفه ياسر معناها.